بصراحة روتيني اليومي ما شرط يعني دائمن نفس الوقت اقعد بينو من النوم مرات عندي شغل اقعد من الصبح كبل اتغيق واطع على شغلاي اكملى وارجع على وقت على البيت ومرات لا ما عندي شي اقعد متاخر مرات اتغيق او اتغدا واطلع العصغيات افتر مع جماعتي.